أعتقد يعني أن الكون نشأ من الانفجار العظيم، اللي يحكي عنه التاريخ اللي بدا في من نقطة واحدة وهي انفتح بشكل تدريجي، وهذا يدل صراحةً يعني يدل على عظمة الخالق إنه برضه هدا الانفجار ولدلنا الكون و وانفتح بشكل تدريجي.